Барои ширин кардани хӯрок ман бештар асалро интихоб мекунам, зеро он на танҳо ширинӣ, балки мазза ва фоидаи иловагӣ низ мебахшад. Асал табиӣ аст, дорои моддаҳои ғизоии фоиданок буда, назар ба шакар нармтар таъсир мерасонад. меваи пухта ё ҳатто шакари қаҳварангро низ истифода мебарам.